ཐ་ཤེང་ཤེང་ལཔ་ན་དི་མེ་ཏོ་གི་ཤེང་ཆེསོད་ཤེང། ཤེང་ལོ་ཡིས་མདའི་སྐྱིད་བཙོནད་ཅིག་ཡེབ་བརྗེ། ཐ་སེ་རྣ་ང་གི་མེ་ཏོ་མེ་ཏོ་དི་གོར་ལེས་བློད་ལེས་བསོད་ན་ཡི་མེ་ཏོ་ཤེང་དི་ཁེམ་ཆི་སྔི་སེ་ན་ཁེ་ན་ཡ་ཐམ་ཅེ་མེ་ཏོ་གིམ་ེ་ཏོ་ཅུན་ཏེ་ཉྱམ་ཞེན་པདོ་གི་ཝྱི་མེ་ཏོ་ལོ་ང་དྲགི་ཅི་འཇའ་གི་ཕ་ཀྵུ་སE་ན་འགེ་རྒག་ལཔ་དྲ་མས་སྣུར་ཆི་རྒང་ཞེེ་མས་ན་གི་ཁྱིསམ་ད། བདེ་བྷེ་ང་ཆོག་གི་ཕན་བསབ་སྐྱི་ག་བརས་སྣུར་བསཾ་།